'Ngo riñan hia'aj ránj sun nej chiñánj únj bin hia'aj bbí, hia'aj nako ni hia'aj ka'nin' ni hia'aj rongo taj ne', ta riñan bé toj ta min riñan hia'aj ránj sun nej chiñánj únj, sani hia'aj chunaj ni hia'aj nitaj si chunaj ni hia'aj bbí bé tan min bbij ba'ninj ka'anj, riñan hia'aj ránj sun nej chiñánj únj sani nitaj a'ngo riñan hia'aj ránj sun si bé ta min riñan hia'aj ránj sun chiñán únj namaj.